الا كنت مسالية السيمانة كلها اول حاجة غنديرها هي غنضف الدار واحد التنضيف عميق و غنخملها مزيان و من بعد غنمشي لحمام و نغسل عضيماتي و نمشي لكوافورة و من بعد غنمشي نزور العائلة و نشوفهوم كاملين و من بعد غنمشي ندير التسوق و نشري كاع الحوايج اللي محتاجاهم و من بعد نكلس نرتاح